li b'akan wuxu' toran <hesitation> kiketa'maj kiwach kijaaw wuxu' kichon <hesitation> xa' kela' k'ot kikb'an chikyan wuxu' kachap riij taq kiqol wuxu' <hesitation> kimalmaxek rimal ket- am riwach rajaw wuxu' richon wuxu' jun chek wunaq kapan chi naqaj k'o chiran xa' kirtaq'mik o kirtaq'an o kirtapij che aqan